Neɗɗo gorko mo ɗum wiyata Mours mo jaalake penisula Ayberiya to ndungu ngu temetee jeeɗiɗi e sappo e goo, Si'i, demmbo ɓaawo mo jaalake penisula ɗo, siya kanko woni neɗɗo mo gaɗɗo Rulin al-Andalus mo ardii ɗum mo laamani ɗum.